Zavatra tsy hadiñoko ny minday taratasy mombamomba añahy koa mba ahafantaran'oloña no fa avy añy zaho. Mañaraky an'izay koa akanzo hisolosoloako, no fa avy añy satria haharitsy herinandro raiky ny diako añy. Da mañarakin'izay sarin-tañy mombamomba tañana io añy.